Este biexchi'i xchina'an, gashe bwin runan ocupar, dxibin ladxi dxibin na'a bwin o che bwin ruagui'u dxibiraban ruagui'u cun ladxhi, gasheti nichi xchin este biexchi'i, este ria'a bwin ruagui'u dxibiva ladxhi cun biexchi'i gadxintaba rbueban lan dxhidxinan dxibiraban, guibiyi'i shababa guibiyi'i, nu vuelta rioba dxhibxin, o nu vuelta hay rioba guibidxhi sababa per richi dxinraba biexchi'i chichi riabiagarariraba ruaidxhiraba vuela shi naparaba dxhibiraban run ruaidxhiraba cun biexchi'i este dxhin bwin biexchi'i gasheloti este par chibilu ladxhi cun biexchi'i, galo cuñizalu ladxhi guire'e nun ñiza dximachi dxichi culun biexchi'i shubunalun, dxichi gabuelun lo ñiza dxhiopa chona racan tin par rare'en biexchi'i dxhichi gudxhilun lo ruagui'u o ruayu'u hastachixi dxibilu nichi na'a raca biexchi'i par ladxhi.